Orang yang berbeza umur pasti menggunakan teknologi dengan cara yang berbeza. Orang yang berusia mungkin memerlukan masa yang lebih lama untuk belajar teknologi dan aplikasi baharu, tetapi untuk golongan muda, mereka cepat belajar, cekap untuk menerima maklumat baharu.

Selalunya ibu kandung, ibu mentua, atau ibu saudara yang akan menjaga ibu mengandung dalam komuniti saya. Tetapi ada juga yang di mana ibu-ibu tersebut berjauhan, jadi mereka menggajikan seseorang untuk menjaga wanita yang berpantang.

<noise> Saya mendapat telefon telefon pertama saya pada usia dua belas tahun dan saya menggunakannya sebagai salah satu medium komunikasi.

Bank boleh memastikan bahawa wang saya adalah selamat dengan menitikberatkan faktor-faktor keselamatan dan meningkatkan faktor-faktor kesematan supaya tidak dapat digodam.

Sukan yang saya rasa menyeronokkan untuk ditonton adalah sukan renang kerana ia dapat memberikan saya satu perasaan yang teruja.

Pada pendapat saya tentang ujian sekolah yang diadakan untuk kanak-kanak kecil bergantung kepada keupayaan pelajar tersebut. Bagi pandangan saya, ia merupakan salah satu cara untuk melihat bagaimana keadaan, keberkesanan dan pemahaman pelajar tersebut.